קַאיִן פִּלְמַנְזֵל סִתַּת נַוַאפְז מְזוּעָה בֵּין חֻ'רְפַּת לְמְעִישַה וְחֻ'רְפַּת לְנּוֹם וּלְמַטְבַּח, לְנַּוַאפְז מְהִימָּה לְאַנַהָּה תּוֹפֶּר לְאַדְּ'אַא הַטַבִּיעִי וּתְסַעֶד עַלַא תַהְוִיַאת לְמְקַאן.